Alura d'le scarpe a i n'a ie dë tüte le rase, da l'invern a ie i scarpun da zghié, i scarpun d'andé ën muntagna, i scarpun d'alpinizmo, pöi a ie ënvece a ie le scarpe da teni ën la ca, le scarpe da ginnastica, i mucasin, le pantufle, le scarpe da nose, le scarpe cun i tach cui li d'le fumne, suma <noise> tüta sorta